सराप के एक अशी बोटल थे, जोके आप <noise> अगर उन्हां काटा वाला चम्मस थे खुलने जाएगा, पर उकामें बहुत परेसानी आवाग है। और एक चीज़ सराप के बोटल के लिए एक ओपनर आवाग है। अपने बाटल के लिए एक ओपनर आवाग नहीं है, पर दुलने को भी अपने का डर नहीं रही थो, और सही साथ वो को धक्कन खुली जाएगा। क्यों, जोके आपका स्वागत है काटा वाला चम्मस थे खुलने जाएगा, पर बहुत परेसानी आवाग है।